No näütüses praadit lõh- lõhekala miildüs mullõ väega. Tuu om külq küländ kallis. Sis mullõ miildüseq viil makrooniq, miä ommaq kah kalliq. Muud süüki niguq ei tulõkiq väega säänest päähä, mis nüüd nii kallis om.